Osht shumë e kuptushme që ma përpara e kisha kqyr ni film komedi se sa ni film t’zhanrit t’dramës. <hesitation> kisha pas qef me kesh mu knaq. <hesitation> nëse kom kohë t’lirë me kqyr ni film, kisha pas qef me kqyr naj dramë që munet me m’shti me kajt ose me m’bo mu ni keq. Kisha pas qef me kqyr diçka pozitive, qesharake që veq kisha kesh pa problem.